والله التلفون ده بقي شي مهم شديد في حياه اي زول وبقت فيه كل الحاجات المهمه ذي القروش والمواعيد والترتيبات والمقابلات لكن انا وضعي بيختلف حسب اليوم و طبيعة شغلي وبرنامجي فيه ،اذا فاضي بيكون كتير ، تلعب قيم ، تتصفع ، تحضر افلام ولا فيس بوك واذا مشغول ممكن اليوم كله يكون حوالي عشرين مره كده